Wor Singapore kunnen, worr yaani innin umaarufu issa bekenuu. Wor kun worr eden wor inama isan lilla wol feduu .wor kunnen dib ede amminen orrunen hiorreti, dini ishiannen maeden ukiristoa. Dub dini ishin ishin kabdinnen ishini mavazi ishian ishi hindogortu. akkum ishin fet neketii.amminen inama ishian kunnen, inama lilla yaani wol feduu, woljirti amminen saa zote.